म्हारा आता बास्स ना खाना वास्ता झकोन जनवर होया करा है बिन्न में रोज़दो किया करां हां। रोज़दा री वास्ता में भुत ही अच्छी ट्रह ऊ तरबंदी करार खेत री फिर भी बू बिना नी धरिया करा है। बिंगा माता ऊ कुदन्न बू खेत में बड्ड जवा है खेत में बदन वास्ता वो अपनी दू लंबी लंबी टांगा रू आगे करर आपणा सरीर ना पूरा रूप हू कंट्रोल करन्न खेत में बड्ड जवा है। खेत में बदन बाद में बू खेत री जो भी फसल बैदी हुया बिना तहस नहस कर देवा है। तेहस्स नहस्स करना पश्चात बू खेत में तरबंदी रू पुटू बरा निकालल जवा है और अपनी भुक्क भी शांत कर लेवा है।